To nani ambo mamiyen, na kang net ma lomami. Shi, mi shi gin koma ma koi. Ba ye wula mani, bla yinge ambo mani, bla yinge noki gin amvo mani bla yinge wurwoi, bla ye wutaumani woshi gin kringkring wu. Shi koi koni. Shi gin, woshi gin duko gin woshi shasha wa gin miyau. Nani na kang net mani kishimi. Bo lo tamno dim, majindai dim ba wai moro, bla ye wala mondo, bla duwoto shire woshe, bo duwoto shire woshe, bo duwoto na shashawau. Bo duwoto naa ta gin ɓala ko miya ko kala bla tato gin ɓala ko kala, bla ye ɗinga ɗinga kamo shimi woi gwangwu. Amma shiji lo tamno shi duwoshi shi ye bo shiyi mina moji shiye dame boi monji shi bowu wombotuma bla wu twu. Banda, bo shi tashi ko kala bo duko paniu, shiyashi shi duwo shi pete moji, ba ywi wombotuma shiji ɓabni puro puro. Yto lo tamno kam bo she nene bla duwoto, bla koi koro bla duwoto mina, kida jaman me aurimani aurima banje kam am ɓalmai. Bla, boshi duwoshi shi yinge ambo monji kumshi koi mo, wurwoji shi yinge ki she nonji, ki shire she loja. Ku ɗuwoku kistuimi. Ban da shi ape bambanci ashiyini gin wurwojiu me wai ɗuko mi gwangwu. Shi duwoshi shi koi ambo ma moji, bo miyeji yiki she parata she ɓa'a ambo. Shi koi wuni ku shiji shi lowuna, puroguno dim ate aimaji. Kai lo mami, kai dim, na jinda lomami bla duwoni shi bla yinge kare mindano bo tan boiwu. Kamo lambe lambe wun ye gagaga me woi gwangwu. Bo kai gin mindawo takai shwat kai gin mindawo. Bla ka kore, wom she jindai bo kai yiki ka ɓondo. Bo kai yikiu ka ɓondo kanaɗi. Boko ɓondo kanaɗi shire dim ate ɓalmai nako mina mono boshi yiki an ɓonno. Wate yingimani gin yero mi ginginghau. Ate ɓalmai boshi yiki an ɓondo. To bla ka shake yowo dim, ki da banje pra- pra dikkim laduko ani. Bo ko duwoko na lambe lambe a ka kang kindi la duko mongo. Amma ka duwoko woi biki mongo gin lambe paniu. Ka yinge kare midawo dumoi. Shiji dun tamno dim boshi ɓale a shi duko na ta paniu moji woi ɗuwana, moji bo duwoni gin shi jiu ashi ta pani, ashi ta pani, to ɓanje prayiki dikkim la jamani me. Shi duwoshi shi koi koji. Shi duwoi shi gin ambo monji puroguru dim an aimaji. Bo moji shi yiki bla bonji, bo woi shi din wonduwoi bla ku duwoku an ye wonduwoiwu puroguru ata aimamai por mondin aku wamai. Kai mami dim boko duwoko gim shero mi woshi gwangwu. Kida mondin sherowo a ku do mina mongo gin shi. Shi shi almai min dawo she gwang yini, boko poroko ko poro pani an do kwarima shi do yi mindawo. Kida woi sheshero mi woi ghwangwu. Ka yinghe sherowo mi gwang mi wan lambe mindawo shimi aka duka gin shi. Shiji ɗim, tamno ɗim boshi al mami dim shero moji me yero ni shi golo. Boshi doma shi balli gin nakoina monji, ka mumi ka do hin shi minai me, kida na al kamo yinge boi mi gwangwu ando aurima to na wane yiniu kida min lau duko, womin jinda kamo woyi meu, wonduwoi bla dape mini gin mu kamoshimi tan da ka sheshero wonduwoi ba jabe la deren manu. Bo doku gin shi la deren minau. Ku duwo pani gin sherowou, bo wombotuma na ya ku gire ku taku pani ku twi bo ka two ka gire lipen mono ka matima yiki mina a demi na dim na wore lipen na jobumai. A kireni.